مغامرة تسلق الجبال <hesitation> ذهبنا لجبال <hesitation> جازان وكانت ممتعة جداً جداً <hesitation> قضينا وقت جميل كان و <hesitation> استطعنا أنا وأصدقائي إننا نتسلق هذا الجبل تعبنا شوية لكن الموضوع كان <hesitation> مسلي وممتع وتجربة نادرة وفريدة.